Wukarondaya eka eyuwene, omukali iniabya inanawithe esyangeso, iwalhangira abokuwabo, olhughanda olwabuthirwemo ngwali yathi, ngasimuli amalhwere lhwere, nganilhughanda ababuthi biwe ngabakanasikaya abandu oko kyalo, <hesitation> ngubanazire n'abandu ni ni dini ng'aba ng'abakanasaba ng'abakanayasaba Nyamuhanga, <hesitation> n'ebindi iwalhangira ngunina muli kwihi mukuhi, kwihi ngwaniwene kwihi ngusalhwere n'amalhwere awosi wosi.